اكتر حاجه بحب اعملها في وقت فراغي الي انا دايما كل يوم بخصص ساعه من يومي أن انا اتعلم لغه جديده او اتعلم مهنه جديدة اعملها واتعلم نوع موسيقي جديد او اتعلم نوع رقص جديد ف دايما بحب أطور نفسي في الحاجات ديه في وقت فراغي